Dzianrih shica gahca guydhxidhxin lótuh nin shcadzin guydhxidxin náha shá ráhca duzáhndu ríh andzi lahan guedu gudidxi náha, pues chin rdzobaloho rahca duzáhndu. garatih bwín riadxí garatih bwín en vez de chuhu trishta stóohba porque bwín nin gu´chxia dziée pues garatihrahbah riadxírahabh dxé porque náhanrabah andzi. náhanrabah garatih laza´nuh nin dzelah stuhbi la´duh nin gu´chxi dzabiahgarai dxie giáhac láhanuh ya pues rdzobaloho shguíhin bwín duzáhndu dxé. shí muer ráhca galóho rdzobaloho láhan mercardo radiáh bwín rienéh garalotih náshi, rienerabah pan riehenerabah bidziáha yuuh, riehenerabah narasha´, mandarina. garalotíh nin ruhun dxíigahbal báha, ya nahpa gaguchayih bwín shbu´yih ñih tin chéhe chedzí, ninchxídzi shcapdzi ñih ya chin riadzirahaban bua´c rdzobaloho gua´c rabah shícah. dzirahbah tin cuachxirabahn lóho dxáhan per néhe nin shdohó shín náha duzáhndu náha dxiáac bi´wah cun dxiáac yíhca, dxiáac yíhca dhxídhxi nguhla. nichxira nin mástih shdoho lóh dxiáac garatih dxiáac chxí riá bwín riáha dzíhin tin rianeherabahn ruá báha riagiahbarahba shguetaguhlarabah chin radzinluh ruá báha. dzigah gu´dziaha ruá báha dxigah shchxiáha náshi ruá báha, tuhbi dxiáac chxiempan ca´dxi róh nahrabah lóhnu desde bui´ñushanuh nin máhas bui´ñusha rdzobaloho. shchxín dxiáachxi para rianéhe ruá báha coma na´h ráhcah núh vueltah shtáhan dxi´shin Coma shchxiempahan dxé bah ya dxiáac cun náshi rianehe bwín ruá báha ya cada bwín rúhun este, rúhun lóh dxáhanñih dshéhe, shbachxirahbah lóh dxáhan chxí chxí. cun dxiáac chxí núhu bwín rúhunrabah tuhbi arcu, per nin laza´cah shín gudzurahba lóho dxáhan náha, tuhbi shto bwín nin gu´chxí tin náharba fotinchxi gacanéhe tidxíbah. chutehebah ruá yídziluh dhxibah dhxietobahaba garatih nin gulachxíluh ya náharabah náhpa gachibachxinuh nin biúhu stóho bwín del biúhu stóobah gua´bah nahpa dzúhu. mazcáhyinbah nahpa dzúhu cervezabah riú stóoba refrescu gudzuhul refrescu nin biuhu stóohobah, del biuhu stóohobah gudahubah dhxín dóh gudahubah tuhbi shísh. platu comidin nin biuhu stóohobah náhpa cuachxíluhun tin chin gabiagarihba ruá yídzil dxigah ñi´dxi dzibahba gau´bahan bah nichxí riashí bwín chin ra´cah duuzáhndu. ya nichxí náha pur cuanto a guetaguhlnuh per par bwíngah nin nabahan, neh par bwín nin nabahan npuh shícah guidihinuh guéhl duzáhndu réhe calendra lóh guihdxi garalóo. clasa tih calendra réhe, réhe calendra dambura, tuh calendra budúyi, núhudza bwín lóh guihdxi réhe shcalendrañih tuhbi bwín nin núhunbua garatih bwín. lóho guíhdxi luegu luegu dzi rdzucha´yirahba tuhbi calendra dzigah pa shñáha bwín lóho guihdxi garalóh tih nichxí núhu réhen calendra réhen pues mas shca´ tzí guéhla. ya riáhan ruá guido´ réhen cun muscah binechu shdidxitih guéhl réhen per aydza rúhun falta mazcáhyi dxé réh bwín nin réhe née calendra. Ya pues dzichxídzi dzichxídzi rahca cun calendra galóh tih chin réhen lan láhan guido´ riáhan lóho dxiáa, ria´gah dhxíahan tuh carríh, richxí rdzobalóho. radiáh bwín chin rdzobaloho ríhin bwín muscah, ya náharanbah de que calendra guiréhe dhxíchxi radiah rabah lóho dhxíaha, garaloh tih bwín riáha, ca´dxi. pur bui´ñusha pur dxhíu riáha, néh náh astáh dxápahraa dxigah dxianróho shín dxápahraa riáha lóho calendra náh, garalóho tih bwín, dxigah riadxa chxipah lóho. dxiáa, ya rdzobalóho rudhxiáha calendra, cun muscah, núhu bwín rudhxiarabah entre lác rahba dxé, dxigah riashí rahba, ya chxí chxí riáhan dxáhan cru´dzi,. dxáhan cru´z láh gah rudhxiáhan stuhbi carríh richxi más bwín radiáha, coma dsháhan cruz náha, astáh mas radxágah nedzíu roorah nin núhu lóho guihdxi, dziahn roo shín. bwín radiáha richxí, ya de richxí rdzáhan riáhan lóh cruz guéehta astáh radzíhinan ruá báha richxí más racatahan ruá báha, eso sí, mazcáhyi cerveza, garalotih réhe bwín. dxigah riashí bwíhin rdzugadxiáha shdidxi guéhla, astáh rdzudzirahbah, ya réhedza tuhbi calendra, nin shñirahba tuhbi tuhbi bwín, pues tuhbi bwín gu´chxináhan bah. tuhbi calaverinahan, dzi´tah dzi náhan, nichxí rdzobalóho rudxiáha riú téhe ruá báha riáah tuhbin vuelta garatih ya gúhun shcuental guéel gu´chxín rudhxianehe bwín. guéhlchxi báh, ya rdzudxiaha calendra richxí ya chin rialóho ra´cah garoldah guéhla pues rdzobaloho rabihin guedudzi dzobalóhon dxiaýihn gaduhubi la´da. guihdxi, garah neztih riáhan per nédziu nin máhas ni máhas guróoh nichxí rdzáhan ay riu tehen ca´cah lada déhyin, si no que nédziu róoh riáhan. Ya ria´dza rdzáhan dzia´dzati réhe bwín radzínahan stuhbi lóho cru´dzi rudxiáhan tuh carrí chxí chxí radzíhinan stuhbi, lóho cru´dzi, ya dzichxídzi. astáh radzínahan calvarih shtuhu carrí lahga rdzobalóh rudxiáhan calvarih, ya pues dzichxídzi, dzichxídzi, rahca cun calendra riahshí shín bwín chin réhe calendra. andzi jóscah shín ria´dzahan riú guérrehe, rudxiáha bwín ya puis shdidxí guéhl riaga dxiáha bwín dxé, ya este raráh guéhl ráhca calendra rdzobaloho rúhun bwín guéhtabadzi. guéhtabadzi cun dhxín dóh andzi rah cun nédza ndxhíu lah, per máztih gunáhc nichxín shguíhin dhxín dóh, rdzóbaloho rúhunrabah dhxín dóh, dxigah ñíshi. rdzobarahbah raúrahbahan, ya dhxín dóhchxi nin riáhan cah nin ay rdzaráh bwín comah casi cu´cachxidzi dziyih pahcan rúhunrah gunáhc bah, dhxín dóhchxi nin riáhan cah. rahrá guéhla ruhunrabahn guéhtabadzi ya garáh bwín nin náhpa este shádrinuhñi sabduchxí osea dxí shcáa chiopa, nahpa chéherabah chegiarahbah shpadrinurahbah. del dxhíu go´bah dxhíu tuh cartón cerveza, tuh burra yáhga, ya del gunáhc rianerahbah chiopa guéhtin, go´bah bah chiopa shguéhtabadzi bah de mole, de dhxín dóh. go´bah ba tuh burra gohbah ba tuhbi plorih café, cun núhun pan tin dzegíhinbah shíhin guetaguhla shíhi bwín siempre nahpa chehel chehe giac´l shpadrinurahluh andzi dzigahdzi. dzush chxishluh nugadiluh lác rahba Andzi buinrahba favor yíc guyúh tuhbi chxiempa láha ya nichxín náha dxirahchxi dxí nadáharachxi dxí laza´carahchxi nahpa gabiahgaril che´guial ca´ rirahbah shá núhurahba. tin guinabah dhxidxil ta´núhu shí cayacatuh garatih chula náha duzáhndu andzi radxutihn para gudziah ganáh stóonuh nin bah gua´ñidxurah per néhe nin gua´ñidxurah. née nedza riah ganáh stóonuh garáh bwín nin nábahan gahca nin dzúhu cuehnu garatih nichxí lazaca gidihin cuentanuh